हुजुगों विभिन्न प्रकारों नटस ऊ नामंग दू, ए ली दु, पारंपरिक न्ट्स बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली। दो निपी उषणंकटिबंदिया <hesitation> न्ट्स, कोको नट, काजू, पाईन न्ट्स, पेकान्ट्स, हज़ल न्ट्स, दो निपी ए ली न्ट्स दू, मेकार्डि मेनिया न्ट्स, ब्राज़ील न्ट्स, चेस <hesitation> न्ट्स। फिल्बर्ड <hesitation> न्ट्स, वाल न्ट्स। हुजु ली अदबोरो दू ए ली सो नट्स दु, दुनिया भरो ए ली अलग अलग प्रकारों न्ट्स दू।